Gimi jamanu miburi yidugo ngam buri velugo ma'ana to himbe nani gimi mai nanan beldum masin ha nder yonki mabbe.